Raha hohanina mahazatra an-tegna nefa mampisy alerzia amitegna dia <hesitation> mora foagna ahafantarana ananjy ohatra zany hoe fihinananao lôkan-dranomasina, dia mampalailay anao ndraika vao homana ananjy, misy koa fihinanana frezy, misy koa sy mahazaka tintely an dia nefa raha mahazatra io dia mampisy alerzia.